Iin ña di ihó nguina xa kue xa kutu, dangutunu koo no nan dukuno, nanyido nakadanró no nadukunún naanunun, dandunu nayidó kanú nayido xhikonenó, nanyido nanitanixhi nayingui nayido kano, nanuyukuña nú nan nuú he xhin ayivii noxanikangua no te dani ñayivii ñoo yoné wuili te di ininó ho ngueno, nguno xhi danoxi yinó no xaxa nguan datun iin nunu iin inó te ngua kudí, ti ino nidano konoña dídana nriyunu no hu ñuña dii ña di ihó nu nguaxhi no i inó teña kuxa tu uno di inó nridanó.